Bou'tohua na mute ni'a ba haleluar hakayam raem yaesam fita, ak'ayam rafita cefuan aka'ifa ada akur tada nia'fa alai tara fit mau to lo kafa hele ya'kalibi, ya ka kota ya'lamau ya ka bisa ya ka he barti to loi toma'taman i to mata cef itu oko sifu itu akal'le racifu cifa mai'ta polo bangka baro itu ti lo lo kito a'i ya kafa fita lehu'ua ai'nin, ibe lere sani ne senjata, cef <hesitation> alo alo ila ra'hua ai'nin alo afun, ama fun cifu an cifua ai'nin amuy ti naba ma ada <hesitation> ha muna ma'tahua ai'nin cef am esye, eme sakat ai'fa an ta'huna hoba ya katewa <hesitation> eta huna, <hesitation> tahoko hai meke baru eta esancifu oi ta sarabolo. ta sarabolo cifu tara hesa rani wasif ya'ka ya fa ka'tewa, holoi boe'to mae boloi mota mahe loi nanti abu- bu ni itaraniafa mau nanti ye'ai lei tre bote rai mote. tre bote rai mote ho ito katara niaba mau ya kaya feka tewa Woti oly boywoti nancia ni ufi'tra esa e i muti ufi'tra ye'bieni a'loyta ewit'tra oi sa te bona esa tu'kra tu ba'te a'loyta ona tra esa ni'ne, pune'treani ra'bani re- re ka tewa <hesitation> a'cefa ani ni'ba nu bale eloy uku fi'tra esa eni'nin niya banin ya bale loy ya hil ter <hesitation> kala tuba he kala tuba ho, mena tu e'ty tra esa'nin nen'nyaba karana hoe esyanin, nyaba'ni kalau tei kisa'ra te holo'i harus sadara tai'sa ara esyen, esy'bim bisa bumbu esy'mi ada ne kai fei dina'ya kai tewa mae to ko ai'cef bo'tout te yitu'lekulehu ita'leku cefa'mao <hesitation> ita'ae ita boy'bara bi'yate ara- ra bilya itu bale tu nya'amba te itufu <hesitation> hoy bantu ya'he, bantu yaa'ho cef yeleku nayam yroo fata'fo houn huta'vite. nak huta'vite nya'wa ai'nin, nya ote ka an'nyabada la'yo mam but to ai'nin nya'sa kaif <hesitation> a'aluk'forok baru alu ila'ra. alu ira'ra na ai'nin kaifa <noise> fita'si no karak farya'wele Karna ya'huti huan barang aku te'lo adif bale jadi jadi bou'ten utu'fiat nyi'ba mau kuharap fera fita'huan sudah aloy kaya fita'ne nyaka'hote hua nanti ta'tindak nak'kaifa baru alo'liku hele baru alu'ufu, alu'ufu ai'nin baram ae'fa satu sudah e duta ma ta'ne tre'kat ai'fat nikah lewi <hesitation> sudah ai'fas siniki boruk'ni nia fa'tafan sudah hembe le hu no ne jadi hito'loy sama saja <hesitation> te'ai de liwi <hesitation> hi ya'fa ka he huma ni'gou to lekou mua tafa lewi <hesitation> ai'fa sudah du'toma ni tu le ku tafa'lebi te ada'lewi ka he nanti leku baru itu <hesitation> na fita wa'ne te ito i la laen laeng ibi bake a'dara nia'aba te manus'te raise itu forok itu huma tei ka he fe fe ai'ka doran nanti wal bilyate baru itu tak sama sama itu ey'la man yu'lei matafa mau kaise ka'he loha la bilya'ai'nin eka efa hoba itu tak man'te efe ka'hi dari nyo saja nanti hu kasi nanti itu tak lo- lo'ho wayase' yakafe na'efa dina kae'ka, mati kana' he mati kana baru itu tak. Lemu mata'fa angka'ay roa ya'ka noran'ruma mati kana le kai'fe ka- he nanti <hesitation> ama'ti anak te baru itu tak lo- lok le, fai'na kaifale ka'he ka nur male'wa ai'nin ho kote ais'ite baru <hesitation> itu leloy' yaka ya fayake yaka